Dhado Spain inen tun dhado ishin <hesitation> lilla bekenuu. Dhadon tun ishinen Moroccon nnen wol pakiti. Sagale sihin nyaatinnen sagale baharia nyaati maana many kabdi dub sagale ishin qurtummi fa, won bahari kasa gurren won kan nyaati. Aminnen ishin dib ette bollinen hindaati.inama ishian ka durani dib ede tamn ishian guddion bolli daati, bolli, dubatan amminnen won dibinnen ishin midasit innen, tab <hesitation> dini ishiannen kristo wol kas jirti, duran dininnen nabinen gar madrid sunnen hagete ammo ishin amtan number um wannia ukristo paka amtannen.